जोष अल्मारे भनौ तो जे नेडारे अल्मारे बन्ने तो तेतु बन्नक आमे चार हस के बन साको। तेतु बन्नक कम लकड़ी लगड़ी।